Himbe lesdi mai yidi jonde jam, be yida fitina. Bedo jodi chaka mabbe wala fitinaaji jamanu. Himbe wuro mai do endidiri be yida ko memi goto mabbe sam ngam ko memi goto pat memi be on kambe pat mabbe.